أنا نفضل أنو تكون عندي قوة بدنيه خارقه علاش لأن هاذي القوه البدنيه راح تمدني الكثير من الخصائص ألي تخليني أني نعيش في الواقع تاعي بكل بساطه و بكل سهوله مثلا راح نعمل <hesitation> راح نعمل الأشغال اليوميه بكل سهوله راح ننتقل و راح نعمل راح نهز و نعبي بكل بساطه.